Nonde do numtina am limse je mi borni. limse am bodde masin je mi wati mi vurti ummatoore pat do lara am. nonde limse mai boddum masin je hosata gite himbe mo lari am pat Bo seto emi am nonde limse mai.